Quitɨ yehe iyo cani nuun chi ujun cuayu nandi quitian na cachi yee juun i un cuii quiti a io a ni uti te jum quiti yee a tu ndioo ta nduja ni pasu pasu e ia a chi ra ndiquia yuvaca ticuatu nundo cuehe pesu quita su pua ndendo jaa a tu ndacu quita jun yuti via xencuu te jun ndioo jaan ndu ndia ja xanahan via nahan tuva niani ndu.